Un abriol de botellas pos, velaí, t'abri las botellas de vinu en sacandu'l corchu que las atapona. L'abriol tien un caracol de metal que s'enrosca nel corchu i una palanca que se gasta pa sacá-lu. Es cosa cenzilla, aparenti i barata peru veis genti paí que sonin un pocu ingarnius i no tienin albeliá denguna. Pa ellus es qu'án sacau abrioris elétricus... pos no t'igu ná i te lo igu toítu...